افضل اني اكون لوحدي الجزيرة افضل يعني هيكون اهون علي من ان انا اقعد مع وجع دماغ العدو وانه انا اكون معاه يعني ممكن نكون لوحدينا كمان فممكن يأذيني انما لو الجزيرة لوحدي اكون رايقة وقاعدة مع نفسي احاول كمان افكر بصفاء ازاي اخرج.